<hesitation> ya'á ihó uu oni un kidii, iin kidii kano, kidi kano doá kanota kidii ñoo kidii té ku kingui ihó dikó nda nda kidaxhi, en dada kidaxhi nadexhí atole dakenguaxhi un xa'á, nridikuixhi té inka kidii kii kuechi kañoté nrakidahuaxhi nreyú, nakidanguxhi nreyu xana yuu kidii, kidii ndangua neyú té ihó kidii, kidii kuexhi kaño xa kuexhi kakaná kitiñota xon untá, kidahuaxi ngueyu ngueno, <hesitation> yadii no nida nitú un ñadii xaña yudanta kidanguaxhi, ndeyu xhin ñoo kuechi ñoo e ihó inka xa'á xadande nani no on casuela, casuela ndananné nani nuté xun dakiangua ña'a un moli dakedanguaña, un kuño kuño dabaña kaña ña kaña ña un xun ndá ndavadexá kandañaxa xakidañaxun kue xhen tionña ida kidii, kidii kano kidii kuexhi kidi nrida nitun xon nguiko viko xon xada'á ho de tión xandó kidiña ko nguina konguina deña ña iin uni un kidii xhi iin casuelita xhin xun daka na koxhen tión ña dii nom no ngueña.